Jari iya injo nakke kukua kau baru'nea do, lamileko bahine, itte to i anunna, itte to i pakkaleangna do, anreja injo pole mingka ka, mingka ka ni itte to i akhlakna do, biasa bahine a sitanga haji pantara, punna pantara intu iya <hesitation> na haji-hajikkiki, mingka punna anre ni issei apa anungna do apa nyahana lalangngang, jaki to pole bojai bahine nu pahasere, ka iya to isse injo tala sikala'bu-la'buangki iya punna pahesere, talia apanna punna maingki bunting sallo na, <hesitation> rie mukoang dalle naki bangung balla, <hesitation> iya isse injo jari parutusan punna beserei rungang passiampikanga, tala sikala'bu-la'buangko naung, si pa iri-iriang mo naung, <laughs> nampa nu bojayaki bahine nu ngisse to a pallu bela, ka bahinea intu kunni-kunnina, sanging onglaing, makan diluar eh, <hesitation> injo tokpole nu ngissea para'rasa, nu ngisse a pallu, nu ngissea pokokna nu na kuasai mintoppi, ka punna injo biasa rie bahine sitanga, punna takkala kantiangmi hp, anremo na ngurangi jamangna. Tala na isse intu mae angkua, rie mo kanreangang jene', rie mo kanre jene' poro mo naung baru'nengna punna minroi battu anjama, na sanging kanrussengmo naung, apa punna tala rie pa jene' pa're mo naung mo, pora mo naung baru'-baru'nea, angnganu mo naung, sajallo-jallona mo naung, ka apa kau bahinea tala la nganuko la pallu, baru'nengnu mangngang-mangngang mangngang-mangngang battu anjama, nampa sanging hp ji lanu tungga, iya to injo siloheangang doik panaik ni panaikan ko, hp ji nu tungga.